Дар ҳар як ҷомеаи муосир гурӯҳе аз қаҳрамонон ҳастанд, ки дар лаҳзаҳои душвортарини ҳаёт ба саҳна меоянд. Инҳо кормандони хадамоти ёрии таъҷилӣ ва мошинҳои махсуси онҳоянд, ки ҳар рӯз ва ҳар соат барои наҷоти ҷони инсонҳо фаъолият мекунанд. Ин мошинҳо на танҳо воситаи нақлиёт, балки рамзи умед, наҷот ва кумак мебошанд. Мошинҳои ёрии таъҷилӣ ба якчанд намуд тақсим мешаванд. Аввалан, мошини ёрии таъҷилии тиббӣ мебошад. Он махсус барои расонидани кумаки аввалин ба беморон ва осебдидагон пешбинӣ шудааст. Ин мошинҳо бо таҷҳизоти тиббии замонавӣ, оксиген, дору ва катҳои муҷаҳҳаз таъминанд. Табибон ва парасторон дар дохили мошин метавонанд то расидан ба беморхона кумаки аввалин ва ҳатто ҳаётбахш расонанд. Дар бисёр ҳолатҳо маҳз ҳамин кумак ҷони беморонро наҷот медиҳад.